Har doim o'z ishimda muvaffaqiyatga erishish uchun kurashaman. Lekin shuningdek, dam olishni va o'z vaqtimni qadrlashni bilishim kerak. Bu menga yangi energiya beradi va kelajakdagi ishlarimda yanada samarali bo'lishimga yordam beradi.